איך פלעג זייער שטארק ליב האבן צו גיין צו סקול, כ'האב קיינמאל נישט געמאכט ווי איך פיל מיך נישט גוט אז איך זאל נישט דארפן גיין, <hesitation> איך איין מאל האב איך, איך געדענק נישט, אפשר ס'קען זיין אז איך האב יא זיך נישט גוט געפילט, אדער ס'קען זיין איך האב מיך געמאכט - איז געווען ווען מיין קאזין איז געגאנגען צו דער דאקטער אינמיטן סקול און איך האב מיטגעגאנגען מיט איר